اأحسن نهار بالنسبة ليا هو النهار فاش و نا ناعس مزيان، وفقت على خاطري، كنبدا النهار بشي فطور يكون خفيف، من بعد كنمشي نتريني في لصال، أو كنرجع للدار، نطيب شي ماكلة تكون صحية و بنينة. أو من بعد كنخرج أنا وصحابي، كوندوزوا وقت مع بعضيتنا و كنهدرو على داكشي لفاتنا. هادشي كخليني <hesitation> نستاراح من الخدمة ديالي ومن الروتين اليومي